شوف يا حبيبي أنا حاليًا أقدر أتكلم -ال- اللغة العربية واللغة الإنجليزية ،العربية لأنها لغتي الأم أحبها ؛لأنها تربطني بثقافتي ،وتراثي ، وتساعدن ي في التواصل مع الناس -ف- في مجتمعي ، أما الإنجليزية فلانها ببساطة لغة عالمية أحب استخدامها ؛ لإنها تفتح لى باب للتواصل مع ناس من ثقافات مختلفة، وتساعدني في عملية التعلم.